E hoʻohana ka mahiʻai i ke kopolā i ʻeli ai a i ka lepo E kau ʻo ia i ka ʻoʻopē keleawe ma luna o ka lepo A e hehi iho ʻo ia i ka oʻopē keleawe me kona wāwae a pahu ihola ia i loko o ka lepo